E marta për mu osht ni ditë vendimtare. Osht koha kur puna që ka nisë t'hanën fillon me marrë hov edhe gjanat fillojnë me lëvizë përpara. Zakonisht osht ni ditë shumë produktive, ku detyrat që i kemi nisë n'fillim t'javës fillojnë m'u trajtu edhe rezultatet fillojnë me u pa.